في أحد الأيام كانت هناك شجرة يمكنها التحدث مع الأشخاص الذين يستمعون إليها عن قرب، وفي يوم من الأيام جاء ولد صغير وجاعد تحت الشجرة جالت له الشجرة يا ولدي شوفني كيف أنا كبيرة وجوية أنا عايشة من زمان طويل وشوفت أشياء كثيرة.